E fomba afantarane zaza e karazany e sakafo maro samy hafa: rehefa mandeha magnano bazara aho: da indesiko izy da atoroko anazy hoe: ity mampisy an'izao, ity mahatonga an'izao, izao e raha hoetin'ity gne otrikaina indesin'ity, ity sakafo raiky ity! Da indesoko mahatriky ame fandrahoana azy andakozy koa gny agniko anazy.